La xen júú e lóráá’ jnáá’ júú e lódsa jóoó guóó go iä’ o jia’ ga país, jiaa’, jia’ dsoo dsín jia’ maa jmi’ ñú’ júú e xa jmíí ‘nɇ’ ñú’ ju jmíi e lódsa jmí’ ‘nɇɇ’ ñú’ e la ‘nɇɇ e dsoo dsin e júú e lor+á’ jná’ xin ju jmíí, i xen úú’náá’ kö’ i ló ju jmíi júú my tⱥ´óo i xen jiá’ ka úú’náá’ i lo jia’ ka ju jmíi la ku jú jmíi e lodsa valle dsa, i xa jiá’ ka ga jú jmíi kö’ e lódsa, e jö jiama dsóó dsín jmí’ xin ju jmíi kie’ úú’náá’ la nɇ tü ‘ny íí nɇ ba nɇɇ’ e dsoo dsín e bii re lɇ e dse jïï’ náá’ e lóra’ kiä’naáá’ úú’ náá’ e nɇ ‘nɇɇ’ e dso dsi, la xen ju nóoó ejö juú e ló dsa noo, la xen júú e ló jia’ ka úú’náá’, e fá’ta’ júu ejóó’ kö’ la ku xen efa´ta’ júu gióó’ e ló jia’ka tá’ úú’ náá’ i kö, ejö <hesitation> ejö ‘nɇɇ’ tá’ juu e dsoo dsin jná e <hesitation> e jlí’ my maa e my dxi käná jna úú’na e ló jö tu tó ýtá’ e fá’ la’ xin la nɇ ‘nɇɇ’ e dsoo dsín.